كيفاش نغلفو الكادو؟ أول حاجة نبدأها نشترى بابيه كادو و يكون مناسب للعمر و لل للشخص التايه هدول ثاني حاجة نحلوها هكايا بطريقة مستقمة، ونحط الكادو في الوسطى، ونبدوا نلفوا فيها على الكادو هذاك، يعني ندوروا في الكادو الغلف فيه وين يتغطى هو كله، من بعد نشوف الأطراف منا ومنه حس بشكلها إذا كان هو مربع معناتها تم زوايا قائمة فيه وإلا مدور، ونحاول نشدوه بشوية بشوية على الأطراف ونسكرو.